अगर मेरा घोर मा अचानक मेहमान ए जोला खांडो बंडोडोअर मेमू केवल आधा घंटा वोलु ते ता मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन जु ची पुलाओ बड़े सकदु छौ या ता मिक्स्ड वेग करी बड़े सकदु छो या उते मैं फ्राइड राइस बड़े ते भी खवे सकदु छो अर वे दगडी मा रायता भी त्यार वे सकदु ची।